<hesitation> Iaho zany sy hitako zany i fihiny, ino me sabako gn'ilàndreo an'igny <laughs> magnano akô iao zany sy de hitako lôtry aloha gny tombonsoan'ny bagety fa magnano akô e forsety izy amigna mesa zany e tombonsoany mora angalà raha izy sady refa aniasika misy hena zany e hoaninao tapahanao amigna mesa da tribihanao ame forsety igny da ampidira am-bava da vita.